أنا جمعت فريق من الأبطال الخارقين <hesitation> عندهم قدرات متنوعة عشان نقدر نواجه الكائنات الفضائية بشكل أفضل وكمان استخدمت وهستخدم تكنولوجيا متطورة وخالقة- خارقة عشان أتابع حركة الكائنات الفضائية دي وأعرف خططهم ،وكمان هدرسهم وأشوف إذا كان عندهم نقط ضعف معينة